I raha ndesiny kôfa ande ande ande hagnano vakansy herinany any Fransa akagny, zah malôha mitondra patalon telo avakeo mitondra akanjo telo koa, avakeo mitondra akanjo mafa roa zah sode magnintsy tampoko akagny avake zah mitondra debardera areky sode mafana tampoko koa avekeo zah mitondra tenisy areky.